الشهر المفضل بالنسبة لي هو شهر مارس د، أحب شهر مارس لانه فيه نوع من البرودة ولكن يكون دائما في غالي الأحيان مشمس و تكون الشمس فيه جميلة و الجو رائع بالإضافة إلى وجود الربيع و الأزهار و الورود و السماء و زقزقة العصافير وخرير المياه، كل هذا يجعلني ارى شهر مارس كأنه نوع من الجنة، وكأنه نوع من الأشهر الخاصة بالنسبة لي و اعتبره من أجمل الأشهر في السنة حيث انتظره بفارغ الصبر لأنه ينتمي الى فصل أحبه وهو فصل الربيع.